هل يمكنك توضيح طريقة طهي طعا- نوع طعامك المفضل؟ طعامي المفضل هو سلطة الطن افتح علبة الطن وصفّيها زين، بعدها حطها في صحن كبير ضيف لها قطع من البندورة والبصل، وإذا تحب تزيد شوية فلفل أخضر حط فوقهم شوية مايونيز، ورشّة ملح وفلفل أسود اخلطهم زين وبعدها قدّمها باردة مع الخبز أو لوحدها